غسل الأسنان بطريقة صحيحة مهم جدا، أولا أختار <hesitation> فرشاة أسنان ناعمة، ويفضل تكون بحجم مناسب لفمك، إستخدمي معجون أسنان يحتوي على الفلورايد لأنه يساعد في حماية الأسنان، رطب الفرشاة بشوية مي قبل وضع المعجون، حطي كمية صغيرة من بالفرشاة ما تحتاج أكثر من حبة بازلاء إبدأ بغسل الأسنان من فوق حرك الفرشاة بحركة دائرية لطيفة.